Güenu, la verdá es que ai unus añus, por mó'l andanciu pos salierun papelis i i¡vidius de cómu se devían de laval las manus de horma aparenti peru, craru, aquellu era mu compricau porque eran sieti u ochu passus, que si dentri los deus, que si las puntas, que si las uñas, que si las cogollas, que si los cotuvillus,... Total, tan compricau que no ei vistu a naidi laval-si assina.